عيشك حياة جيدة, يعني التوازن بين الصحة النفسية, والصحة الجسدية, والراحة والسعادة يعني يكون لك علاقات طيبة مع الناس, وتحقيق أهدافك وطموحاتك, زوين الإستمتاع باللحظات البسيطة, والعيش في لحظة الحاضر, والأهم إنك تكون راضي عن نفسك, و تقدر تعيش بسلام.